Ikyɛng fi sak imi shim itusung ifidang inyↄng fi in shim tseet na rcc abat nek in da rat ifidang ba ki taas yit ifɛ kunom. Anet awe in da foos yit ifɛ kunom nↄng ni sak anet na te gba-gba nabik wu. In da foos abom zizɛt idↄng fi sak anet awe da di sak gba-gba. Ifɛ faa, in tin shim-ɛ-abuki gang iyɛ wɛt a christmas ↄng. A christmas yet atuk ↄng fɛ in sɛt anet isheshek azatse. Nek anↄng in fok nta. Neme ba tsang ki di faat iyit nayɛt banet awo, nek ngon anet awe bɛ ka nↄk ice ka, ba ku tes dagbↄng kɛ ba di tes banet awe bafi rↄm. ikyɛng fi sak in dishim a buki e-kunom igang iyɛ, in da fɛ a christmas kenan, nek iwu yet atuk ↄng fi in di sɛt anet isheshek yit a zatse abɛ nek anↄng <hesitation> e-ase-inda sɛt nkyↄrↄk dot fi in da di in da ki tees yit mone nek ite iyɛ fɛ iwu dara yeso A di te ni yit ba ki tes yit nggon, ki tonong yit karↄ fɛ ba di tes nggon e naka rↄng fɛ ka di rasak har kadi sok kutomong. Kusonong yit atut ↄng nek kutes ng-nggon adakunom ↄng fɛ ka bɛ na zatse. Ama kutes ka se ka bɛ ka kuu nek ikyɛng fi sak in di shim yit kunom e yↄng nek in sɛt anet isheshek na zatse. zↄng kɛ anↄng awo zↄng kɛ iyit ma ba kɛ ba ki faatayɛt banet yↄng fɛ in set ayɛt banet ba. Iyit rat inɛn, zↄng ki iwu, iyit ne kin kuus yit ama iwu bɛ nↄↄk ice wu aku nek iyit. Nek anↄng in ba fɛ ba kin fɛ ba ku tes awo, ba bay it kyem sɛt fok ɛ in yet yit banet awa kyↄrↄng awo. Ikyɛng fi sak in shim nnom faa yↄng. Kunom ifidang a zumunta, ni kunom a christmas, nek kunom e yↄng in sɛt anet isheshek na zatse. Kuma in da kat yit ni in rat na kafa kakam. Nek anↄng fi imi di shim kunom e yↄng, ku di sas ngma-ngma nayit nnom itusung na zatse. Ngma karↄng fɛ ba da tusung, bada tusung kyang na ba gang kyang. Imi run kama na kayↄng. Ama karↄng fɛ ba da tusung nɛ ba tɛ ba gang ni kuruen, ba imi shim kayↄng ba. Tↄ nek anↄng imi tsin shim nnom nfaa yↄng-ɛ-ifɛ kunom ite anet gba-gba, ifɛ kunom ida ka sak Da rasak na bik ngↄn, mok anↄng anet shim irin nnom e yↄng fɛ anet di di sɛ idi rasak na kabik in sɛt kusonong kukyang na zatseɛ. Ina nnome yↄng fi imi shim ↄng nnom nfaa-kunom a zumunta banyining ifidang ni kama kunom a christmas.